لا والله ما يعجبني لا افقد هذي ولا هذي. مفاتيحي يعني مفاتيح بيتي مفاتيح شغلي مفاتيح <hesitation> الأشياء المهمة عندي. <hesitation> و جوالي هذا اتوقع أنه جزء من جسمي مستحيل افقده. توقف حياتي يوم يروح الجوال، يروح lap ، يروح tap لا افقد هذا ولا ذاك.